Firizanni Lilah woo khabanesa. firiza akhii woo khabanes firiza khun inin ithi midhase khabaa acha gharaa kas garaaa khas issa suun Lilah won woo khabanesith jirah dhub firiza khun Mal athin woo kas dhabdhu Mal inin atha woo kasdhabethe rawothethu Mal inn wonsun Lilah mida derthu kasthethu inn wonsun Lilah kabanese akhan yaani won akha fedhen sun atha fethu khaban suun akhas dharegetha woathin ithi dhubechfti Lilum khabana woathin harakha kasa futhu Lilah hin khabanau